Non no un defirta gerogaal. Aranon ta laɓɓini gerogaal maa, sai tefa nebban e liyorɗum maa, kamaa kalwari, borkonno e Maggi e kakanda sai ɓeyda ndiyam ngata gerogaal maa e nder. To ngal woji sai jiffina ngal ɓendi.